सावुनलाई ठौ अन्सार, समय अन्सार विभिन्न तरिकाले प्रयोग गरिन्छ, अथवा सावुनले फरक फरक तरिका काम गरुन्छ । जसो कपडा धुन भयो, नुहाउन भयो, तसोइ भाडा माज्जु भयो ।